اني اذا كلولي تريدين خيمة وليلة بخيمة او بفندق راح اكللهم انه يعني على عمري هذا هسه لان كبرت ادور فنادق انه اريحلي بيها خدمة غرف الشي يجي ليمي ويعني الفندق اكيد بيه مسبح بيه اشياء بس الخيمة لازم كلشي اسوي بيدي وهمينه يعني اني مو من نوع اخاف من الحشرات وهاي اخاف بالطبيعة